Hiih yebi ta tu neshi tana, cihih cenje, tundatu, cinjish, umpwa, umpwa nu boko, umpwa ni bɛ yebi, umpwa nibɛ tɛtu, umpwa ni bɛ neshi, umpwa ni bɛ tɛ, umpwa nibɛ cihih, umpwa ni bɛ cenje, umpwa nibɛ tindɛtu, umpwa ni bɛ cinjishi, woahim woahi nu bo ko, washi nib a tatu woshi ni bɛ neshi woshi ni bɛ tɛ, woshi ni bɛ cihih woshi ni bɛ cenje, woshi ni bɛ tindɛtu, woshi ni bɛ cinjishi, talacɛ, talacɛ nu bwa oko talacɛ ni bɛ yebi, talacɛ ni bɛ tɛtu talacɛ ni bɛ neshi talacɛ ni bɛ tɛ, talacɛ ni bɛ cihih, talacɛ ni bɛ cenje talacɛ ni bɛ cenje talacɛ ni bɛ tindɛtu, talacɛ ni bɛ cinjishi, buhanda, buu handa nu boko, buhanda ni bɛ yebi, buhanda ni bɛ tɛtu buhanda ni bɛ nexhi buhanda cenje, buhanda ni bɛ tindɛtu, buhanda ni bɛ cinjishi, dupu, dupu nu boko dupu ba tatu. Dupu ni bɛ neshi. Dupu ni bɛ tɛ, dupu ni be cihih, dupu mi bɛ cenje, dupu ni bɛ tindɛtu, dupu ni bɛ cinjishi, dupu nu umpwa, dupu nu umpwa nu boko dupunu umpwa ni bɛ yebi dupu nu umpwa ni bɛ tɛtu, dupu nu umpwa ni bɛ neshi dupu nu umpwa nibɛ tɛ, dupu nu umpwa ni bɛ cihih dupu nu umpwa ni bɛ cenje, dupu nu uwpwa ni bɛ tindɛtu, dupu nu uwpwa ni bɛ cinjishi, dupu nu woshi nu boko dupunu woshi ni bɛ yebi dupu nu woshi ni bɛ tɛtu, pupu nu woshi ni bɛ neshi dupu nu woshi ni bɛ tɛ dupu nu woshi niii bɛ cihih dupu nu woshi ni bɛ cebje, dupu nu woshi ni bɛ tindɛtu, dupu nu woshi ni bɛ cinjishi, dupu nu talav, dupu nu talacɛ nu boko. Dupu nu lalacɛ ni bɛ yebi dupu nu lalacɛ ni bɛ tɛ tu dupu nu talacɛ ni bɛ neshi, dupu nu talacɛ ni bɛ neshi dupu nu talacv ni bɛ tɛ, dupu nu talav ni bɛ cihih, dupu nu talacɛ nii bɛ cenje, dupu nu talacɛ ni bɛ tindɛtu, dupu nutalacɛ nibɛ cinjishi dupu na buhanda dupu na buhanda nuboko, dupu nab u hand ani bɛ yebi, dupu na buhanda ni bɛ tɛtu, dupu na buhanda ni bɛ neshi, dupu na buha nda nibɛ tɛ, dupu na buhanda ni bɛ cihin. Dupu nab u handa nibɛ cenje, dupu nab u hand ani bɛ tindɛtu dupu na buhanda ni bɛ cinjishi dupu iyebi, dupu yebi nu boo ko, dupu yebi ni bɛ yebi dupu yebi ni bɛ tɛtu, dupu yebi ni bɛ neshi dupu yebi nibɛ tɛ, dupu yebi ni bɛ cihih, dupu yebi ni bɛ cenje dupu yebi ni bɛ tindɛtu, dupu yebi ni bɛ cinjishi dupu yebi nu umpwa, dupu yebi nu umpwa nu boko, dupu yebi nu umpwa nuba tatu, dupu yebi nu umpwa ni bɛ neshi, dupu yebi nu umpwa ni bɛ tem dupu yebi nu umpwa nibe cihig dupu yebi nu uwpwa ni bɛ cenje, dupu yebi nu umpwa ni bɛ tindɛtu dupu yebi nu umpwa ni bɛ cinjishi, dupuu weshi dupu yebi ni weshi, dupu yebi nu woshi dupu yebi ni weshi, dupu yebi nu woshi nu boko, dupu yebi nu woshi ni bɛ tatu dupu yebi mu woshi ni bɛ neshi, dupu yebi nu woshi ni bɛtɛ, dupu yebi nu woshi ni bɛ cihih dupu yebi nu woshi ni bɛ cihin dupu yebi nu washi ni bɛ cenje. dupu yebi nu woshi ni bɛ tindɛtu dupu yebi nu woshi ni bɛbɛ cinjishi dupu nu yebi nutalacɛ, dupu yebi nnu talacɛ nu boko.